ممكن تقولي انا شنو عن شنو كنت أتكلم الحين وبسك من الهذرة والهاي وتوزع الابتسامات يلا قولي شنو كنت أشرح المرة الثانية تنتبه إياي ما يصير جذي أي واحد ما بينتبه وياي أنا بشيل من درجات الحضور والمشاركة ما يصير جذي يعني انتبهوا